Na. dinaga nguan na kono no taó, ha a an, kuao tiempo na ha a an kino naivii jan chí kochinio na ta xhikano xhin iin na ta odu ta- ta chikano nruo na teno una ha ha nunguan ta odu ininguan ná taxa nanguatao ha txa tanrao tá, pues hora si vá'a va keo lograr ni kinotao ta despues ta ho i iin, i iin problema ná por lo mismo xhi va xao tiempo na kino tao.